சுவிஸ் உணவுகள் பாலாடைக்கட்டி, உருளைக்கிழங்கு மற்றும் பல்வேறு இறைச்சிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை, ஃபாண்ட்யூ ரொட்டியுடன் தோய்த்து உருகிய சீஸ். ரேக்லெட் உருகிய சீஸ் ஒரு தட்டில் துடைக்கப்பட்டது, ரோஸ்டி வறுத்த உருளைக்கிழங்கு, மற்றும் பிர்செர்முஸ்லி. கிரானோலா போன்றது காலை உணவு தானியம், குறிப்பாக பிரபலமானது; இது அதன் உயர்தர சாக்லேட்டுக்கும் புகழ்பெற்றது, பல்வேறு பிராந்திய சிறப்புகள் மற்றும் பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து பல்வேறு வகையான சீஸ் உற்பத்திக்கு வலுவான முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.